في يوم كنت في حديجة، شفت جطة تحاول تصيد طائر، لكنها انزلجت ووجعت في بركة مائية صغيرة، كانت حركاتها مضحكة جدًا، وخرجت وهي مبللة وتحاول تنشف نفسها ، الكل حولها ضحك وكنت منهم، هاللحظة خلتني أشوف الجانب المرح في الحيوانات.